ʻⵎⵄⵉ ʻⵔⵊⵏ ʻⵉ ʻⵇⵉⴱⵏ ʻⵉ ʻⴳⵎⴰⵏⵉ ʻⵉⵏⵜⴰ ʻⴻⴳⵓ'ⴰʻⵉ ʻⵏʻⴰⵡⴰⴷ ʻⵉ ʻⴰⵡⴰⴷ ʻⵉ ʻⵏʻⴰⵀⴻⴻ ʻⴰⴳⵉⵍ ʻⵡⴰⵊⵉⴱ ʻⵏʻⴰⴽ ⵜʻⴳⵎⴻ ⴷʻⴳⵍⵉ ʻⴷʻⵍʻⴰⵇ ʻⵍʻⴰⴽ ʻⵍʻⴰⴽ ʻⴰʻⴱ ʻⵡⴰⵊⵉⴱ ʻⵍʻⴰⴽ ⵜʻⴳⵎⴻ ⴷʻⴳⵍⵉ ʻⵀʰo ʻⵍʻⴰⴽ ʻⵍʻⴰⴽ ʻⵍʻⴰⴽ ʻⵍʻⴰⴽ. ⵢⴰⵡ oⵙ ⵢⴰⴽⵇⴰⵜ ⵏⴰ'ⴰⵜⴰⴳⵉⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵜⴰⵜⴰ ⵡⴰⵙⵢⴰⵜⴻⵀⵔⴻⴳⵔⵉ ⵜⵉⵢⴰⴷⴻⵀ ⴳⵓⴷⵢⴻ oⵔⴰ ⵜⴳⵏⴻⵢⴷ. ⴰⵢⴷⴻⵀ ⴳⵓⴷⵢⴻ oⵔⴰ ⵜⴳⵢⴻⵀⵊⴻⵡⴰⴷ, 성'' oⴳⵔⴻ ⵜⴳⵔⴻⵡⴰⴰⴷ ⵍⵀⴰⵇⵇⴰⵜ ⵏⴰⴽⴰ. ⴳⵜⴰⴽⴰⵙ ⵜⴳⵎⴻⵢⴷ ⵍⵀⴰⵇⵇⴰⵜ ⵏⴰⴽⴰ. ⵜⴳⵢⴻⵀⵊⴻⵡⴰⴷ, 성'' oⴳⵔⴻ ⵜⴳⴷⴻⵢⴷ ⵢⴰⵡⵡⴰⵔⴽⴰⵢ. ⵜⴳⵎⴻⵢⴷ ⵜⴳⵔⴻⵡⴰⴰⴷ ⵜⵜⴽⵇⴰⵔⴻⵜ.